‎ تاسو تل د خوړلو لپاره غوره ځایونه پېژنئ. کیدای شی ما ته داسې يو ځای راوښیئ چې پکې هم ښه خواړه وي او هم ښه منظره ولري؟ زه غواړم د اوونۍ په پای کې خپله ملګرې ډوډۍ ته دعوت کړم. نو غوره ګڼم چې یو ښایسته ځای ته یې بوزم چې ښه خواړه هم ولري!